وتشمل الثقافة الصينية التقليدية مجموعة من المدارس الفكرية المختلفة المتنافسة أحيانًا مثل:- <hesitation> الطاوية، والبوذية، بالإظافة لمجموعة من الثقافات المحلية، وتوفر القواعد الأساسية للسلوك -ال- الفردي والجماعي بالصين.